Sɛ mepɛ dɛ mesesa bɔb a medzi kan apɛ adze a megyina do. Adze a megyina do no mɔhwɛ dɛ no mu yɛ dur a migyina do a ɔmmpa m' - ɔmma memmpa nnhwe famu ntsi mewie dɛm no na a mohwɛ na me ns- nsa bɛka bɔb no a na mekyiim dza ɔhyɛ dada no mekyiim osiandɛ ayɛ mpɛn pii no ɔhyɛ ntokura ebien bi m' ntsi mekyim akɔ bankum meyi. Meyi a mesian medze ato kyɛn na meyi bɔb fofor no na mɛhwɛ dɛ beebi a ayɛ a yɛ- mede bɛhyɛ wɔ ntokura no mu no me nsa rennka hɔ. Ntsi me- mesan fow egua anaa adze no mede sii hɔ no a na mede ahyɛ ntsi mede hyɛ adze no a mede bɛhyɛ mu na, ɔbɔ sor na na mekyiim akɔ nyimfa kosi dɛ ɔbɛhyɛ ntokura no mu na beebi a ɔhyɛ megyae mu a ɔnntɔ famu. Mewie mesian asɔ ahwɛ dɛ ɔsɔ a sɛ ɔsɔ naa nye n', mewie.